سنو یارو، ہیر برش کا اصلی کام ہے بالوں کو نیٹ اور سموٹھ رکھنا۔ دن بھر بال دھول، پولیوشن یا تیل لگتے، بال اکدم ٹینگلی اور میسی ہو جاتے۔ اب ہیر برش کا ماجک شروع ہوتا۔ جنٹل اسٹروک سے بال اکدم انٹینگل ہوتے، ناٹس نکل جاتے اور اسکالپ کو بھی اکدم مساج کرتا۔ اور سنو، صرف انٹینگل نہیں کرتا، ہیر برش بالوں کو نیچرلی شائن بھی کرتا کیونکہ <hesitation> اسکالپ کا آئل ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہوتا۔ لانگ ہیر، شارٹ ہیر—دونوں کے لیے کام پے آتا۔ ووڈن برش، پلاسٹک برش یا راؤنڈ برش—سب اپنا اپنا یوز ہیتا۔ سٹائلنگ کے لیے پرفیکٹ ہے۔ بلو ڈرائی سے پہلے، ہیر سٹریٹننگ سے پہلے، ہینڈی رہتا اکدم، سمجھے؟ یارو، ہیر برش کا کام صرف کوم کرنا نہیں ہے، بالوں کو ہیلڈی، شائنی اور سٹائلش رکھنا بھی ہے۔ روز برش کرو کے نا، بال اکدم سموٹھ اور ٹینگل فری رہتے، سمجھے۔